मोरले इअ गीतार हसे पियानोमा छानके कहाँबाही जौत मुइ गीतार नै छनबासु । कतउकी मुइ झिनकेसे गीतार फेरी बजोइ हलही मोर इअ गीतार बजावके माजा फेरी लगलही नाही । एबे गीत गौते गीतार बजोते फेरी डौल हसइनत । तोर इअ गीतार इअ देउकही झिनके बोकके कहव कहव फेरी लेले जएके डौल हसिय नाही । खपसरे पाछा झुन्डोबही एबे लेले जेबही सर सरे । अ पियानो इअ जबण हलही कहव कहव लजाएके बनबे नाही कर्ताउ एके ठौरा मतुरे देउकही जहाँव धाराबाही ओहावाही धके बजोइ रहे पर्ताउ । अ कहव कहव लजाएके अ सर सङ्हतियक साङे कहियो काली कहव कहव बहरा जए खोजबाही अ उअ लजाएके तहिया त हसे जबणे जबणे ओथिय जिप सबह चाहे लगताउ नाही उ लेले जाएके । हसे उ लजाए के कहव कहव फेरी गार्ह हलही । एक त उ बजावके फेरी गार्हे हसइ देउनकही । एबे गीतराव त तोर इतुरी मितुरी समान हसिय पाछा झुन्डोबही लेले जेबही सङहतियावनी साङे कहव कहव घुमे जाएके हतउ । जबणा जबणा तनाउ जेबही देउकही कहवहु रोकाके बजावके मन लगताउ फटसरे निसकाके बजावे पौबाही नाही । अ उत उ तोर उ पियानो ओसके हैने हलही इचिका जबणे हसिय उ चिजुवै जबण त काही हसे एक त तोर बोकके कहव कहव लजाएके फेरी झनझट हलही । उहेसे कहके मोर गीतारावा डौल लगलही नाही बजावके फेरी सजिलो हसिय गीतरावा । उहेसे मुइ गीतार नै रुचसाही ।